जो बच्चे होते ह ना, उन्हे खुश करने के लिए ना, पहले तो उन्हें जो चीज़ चाहिए वो दिलानी चाहिए। और उन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए।